أنا نظن أيا واحد لازمو على لأقل يمشي كيلو و لا زوج كيلو في النهار خاصة بعد ما يتمشى، راه قالك تغذى و تمدى و لا دقيقتين و تعشى و تمشى و لو خطوتين، تحيا المشي تحيا المشي و تحيا ذراري يمشو في الواد، و هاذو ذراري لكانو يمشو في الواد راهم راحو يمشو يهبطو في شويا باه يكلو و لا كذا، المهم راهو تحيا المشي راه المشي زين ياسر.